Ei yami pedo akuse sae sepue hedoho akuse mahono hoho'e pai se wema turuk keho tuni wai wei ehono e sama sai sai duwe ni ye'i ituruk e o wei sai saidue ni ye'i na se ititiwa se tina kaimuri deho ihono hede'e saidei yehono hede'e saide hono hede'e na tukanya hede'i yaminya hedeo o mahono hapiase mole pai matuluk e wei sai sai duwe ni ye'i a hono sai sepua de namahono hoho e'o tina kaimuli ho lapu la yahono ho awea a'i. menama ahono ho'e mo ohono hapiase lodi lokai sae sepue e eho awea mo muana pui tina kaimuli ne sepu sepu laisihono ho'e pai lesele aha suana asuana duwe sai natina kaimuli namiana pui ne'kuese mihono lumai ohoe' pai itewai yamane itewai nusa deho akuise lae mau mau nyau ho ine depai kaitia nyadua ho simaunya lumei Hoho'e e itenya hedemo'o pai tenya hedeo sae sae maunya nie'i menya dowak kaitia simaunya lume ho'e se senasi roka loka sihatapae lumei sesu'ono tana ile akuese seisiono hatapae lumei sesilouk ka akuse sesi atapae lumei. hade'o kaitia ho sitae loka neu hakolae tusihaletai'i lume'i semapina sitae sihamoa neko akuse manawa si pedipekai si mau panya do'a o nama sitai siamoa de sitai si sahae sihono sahae o akuse sipanusi pae nya doa ho ahona apease ho patanya sipunua i nakuse ahono hoho'e na mapina sesilouk ka keho lae manawa sipanusi si ne siwa'dasi si netuk ka sileu sepusi sihono sae se'pusi siham mua nena sisuku sahai si suku saupa sisuku mulu neko si leo sihono ho'e na sipaki sai sai duwe ni e manawa sia mapina sia me Mapina siwake waile me manawa si wama siwanya yaya tetui nenak e wakeho sipunu yakaie sipunu madele sipunuhini neko sepu sepu natuka sileko mapina silau ho si'utewakanya si mae sako ekekei mu'i natuka sileu sileu wae luma ane wae si wae luma moi hobeis siama e wae yaya huwe'i nase sileu keho sipuyeuna yama ape wadako ma'ane pai sitaik kewe sihana wawe'ma'e se mihono hede akuse mihono liki nenea akaise aisi duwe ama maleo keho wei ane anea yeli ni lepai we mahemaya'e ma'ute waka yaulene nina siute waka yaule na sihe silu sihesilu na eputi kuti ekuti dawese sileuk ke'e si teka lu sipenewae sosine holalie maheteke peliwa sihono mahete olalie sepuma matua nikoe sosine ke e'i matua nesosinekeu lalie ma'ane ma'ane make ma'aneke kaitia silehu kaitia si'anahu Awe ka se tina ka muli akuise mesikola hoho'e ne pae nyahede ma'u ma'ane nyasusine metina kai muli akuse memau wamanya mei a akuse metuwe howe wae me ya nami ma'u masika osu'sine de sosi'nede sosi'nadea akoese tina kai muli akuse mehono ho'e masike wei mehono tamata neime nadulue mi a sosinedemo'o pai sosinadeu sepu sepu matue wakeso sine sepu sepu ma'ane wake sosine sepu sepu kaitia si anawe si ne aweka awe tina kaimudi muanapui ape wa ada tina kaimuli na ape wada nyah'hede akuse lua mi imi mihono ho'e mihono lume hoho'e mesikola hoho'e nak ketina komuli mehono tamata hoe lu mileo nipidi'e amane mene mata milua aya mana demo'o paya mane de kaitia si utuwea aweka sine aweka na mene mata melua aya mane de mo se metai misikola mehono tamata akuse meleu mepide' yamane de nake yamanede e hono hea yamane yamanel Tinei mo le hono ya mane ya mane he patanea sia mule hakuse ahono yamane ya loho aweka tina kaimuni